إذا كنا محبوبين، فإننا بالتأكيد نحترم لأننا عندما نحترم، فهو على سبيل الإعجاب، لدينا بطريقة ما المكان مهم جدًا وبالتالي <hesitation> نحب، نعم لأن <hesitation> عندما نكون لشخص ما ذلك غني عن القول، الاحترام لا يزال موجودا.